العطل الأسبوعية بالنسبة لي تكون مريحة وهادئة, ابدأ اليوم أفطر, بعدين أروح لمكان هادئ مثل حديقة أو شاطئ, عشان استمتع بالطبيعة, بعدها أحب أقضي بعض الوقت مع العائلة والأصدقاء, سواء اخرج معهم أو أشاهد فيلم مع بعض, في المساء, أفضل أخصص وقت للقراءة والاسترخاء, وأخيراً اخلص العطلة بنوم مبكر, عشان أكون جاهزة للأسبوع الجديد.